في أحد الأيام صغر ساحر نفسه عن طريق الخطأ أثناء تجربة تعويزة جديدة، فجأة وجد نفسه بحجم فار صغير، وهو يتجول في مختبره المليء بالأدوات السحرية، أصابه الذعر في البداية، لكنه سرعان ما أدرك أن عليه التفكير بحكمة قرر أن يستغل بحجمه الجديد ليستكشف العالم من حظور مختلف، بدأ يستكشف ،والزوايا المخفية في مختبره؛ فوجد أشياء لم يكن ينتبه لها من قبل.